<hesitation> وكل شي متل تئاليد البلد يعني كل شي بينباع هونيك من متل ما بينباع بالبلد الأساسي. <hesitation> كان في فرنسا كمان وحاطّين متل مُصغّر لبُرج إيفل اتصوّرنا تحتو، كان بي ألب فرنسا كمان في متل maze أو هيكي متل شجر فايتين بي ألب بعض بي فوتو منّا الولاد وبدُّن يرجعو يطلعو حتّى أخدت ابني معي لهونيك، <hesitation> في اليابان super super super حلوة <hesitation> اليابان عِبارة عن هيك أبنية كتير عالية فيا محلّات أكل يابانيّة، وكتير مشهورين شكلُن بالمانغا لإنّو كل شي آس- آسيوي كنّا عم نمرُئ عليه متل تايلاند، يابان وهيك كان عم بي كون في محلّات مانغا وشو طيبة المانغا عندُن super طبيعيّة يعني جبنا متل <hesitation> عصير <hesitation> بوظة عا مانغا يعني نكهة كتير طبيعيّة وأصليّة ما في بي ألبا سكّر ومي ومخلوطة pure مانغا على الحل. <hesitation> شو كمان كان في كان بلاد؟ كان في يونان معمولة متل سان توريني شكلا متل سان توريني بالزّبط فيا كتير coffee shops وشو كمان كان في؟ كان في بلاد الشّام بلاد الشّام جامعين يعني سوريّا وفلسطين ولبنان <hesitation> والأردن كلّن سوا يعني بي نفس ال- <hesitation> الخانة، <hesitation> كان في المغرب، كان في إيران، <hesitation> شو كمان كان في بلاد؟ كان في <hesitation> أميركا، كان في المكسيك، إسبانيا، كمان كان في أكل إسباني كتير، يعني بتحسّي حالك بي ست ساعات بتبرميا كِلّا بتلفي العالم كلّو يعني <laughs> كإنك سافرتي على كل بلدان العالم، كمان كان في تركيّا تركيّا كتير كتير حلوة، وعاملين <hesitation> بي هيدا البُرج المعروف بي تركيّا <hesitation> غالتا اسمه يمكن، وأكلنا هونيك سِميت في سِميت وفي الشّاي، وحلو يعني أجواء كتير حلوة وخرج- خرج واحد يروح كا عيلة. <hesitation> وين زرنا كمان؟ شو كان في بلاد؟ وخصوصاً بي أميركا حبّيت كان في برجر كتير طيبة، كان في French fries طيبة <noise> بطاطا كانت كتير طيبة وهيّ معروفة بي أميركا يعني هول أكلات أميركيّة <hesitation> وين كمان كان في بلاد حلوة رِحنالا؟ وصراحة مناطقي المُفضّلة كانوا إيطاليا و تركيّا والصّين، وشوفه شو شاغلين عا مصر no way! كِلّا أهرامات. الأهرامات هونيك عاملينا كتير كبيرة وعاملين هولي التماثيل خوفو وخفرع ومنقرع هول المدرى شو خصُّن بالتّاريخ ال- المصري <hesitation> كتير حلوة عنجد chapeau ba على عاملينه بي- بي مصر كتير حلوة، حتّى في أكل مصري شعبي وأصص شعبيّة تنباع كتير حِلو فا أكيد برجع بروح عا هالمكان مرّة تانية.